طبعا افضل ان انا اعمل فى وظيفه احبها ولكن براتب منخفض لان الوظيفه اللى انا احبها ستتيح لى ان اعطى كل ما املك من مهارات و كل ما املك من افكار لكن الوظيفه التى لا احبها ستعطينى الكثير من الملل و الكثير من <hesitation> عدم الخبره فلذلك ساختار ان انا اعمل بالوظيفه اللى انا احبها حتى لو براتب منخفض